To ti rayuwa ba aure, a ɗɨngɨ ma gaskewatɨ ji na farko ka dɨnga ndu sɨma ɗɨma aure ka na farko tɨda hamba ɗɨmakɨ, hamba ɗɨma kɨ ji yandena fade bɨ ta tna kanfu, na farko jika, <noise> fatansa hamba ɗɨmakɨ ka to ka samusa ghɨnsɨ ka, fɨya tsɨgafu tsɨga lapiyai. Ina antafu ina kuma iyale nifu na tsɨr ji wato sɨndi mallake mahallɨ nusɨ etsɨgɨ tusɨ jika, fatansa a e, tsɨgɨ tafu ka to njɨma njɨga dama fa tsallakosu maka, jike naka ɓangaresu jikai na kidi lalle aure tiya kalubale, kalubale musɨ jikuma fatamma hamba ɗɨmaku fɨ stɨn kullum fada bawafu fa donau. <noise> Donakɨ fa lapiye watɨ goyɨ kwahɨma lappiyewatɨ kuma dɨgoyi, kuma babbanza ji fa mara an ma kwa kirki makwa sɨnaka hamba ɗɨmakɨ to ai fɨya gwammace ma da faba ɗɨmɨma aurayuma fa mara an makwa tau sayi, fa mara an makwa yandena fadebi tsigafu ɨna njɨ. mji a sɨmma babuwu ai fiya gwammace aurema faba ɗɨmɨmau, san nan ata fɨɗa, nikya kutɨ guda kidini siba mɨne lɨsafe ka, fatanda tlɨnka to, inshaallah sa ghɨnsɨ kai fɨya tsɨgafu ɨna iyale nifu lapiya ama fatanma tlɨnu, to ai ndɨ kwalima fama tlɨnu kama, ai tlɨnji e fufada kaya ɨna an tafu you da kullum, fatansa sana a ka fabawafu e kasuwanci nafu yau wa, fiye kasuwanci nafu ma fa kiya fa kafa kan, ko fa dʒɨgafu ba- ba tlaɗɨ a fata dzigaku su ba tlaɗi ba kalpɨ ka. Fada yanda fadebi ɗɨmaka fa tsɨgafu, a tsɨgɨ kuma di fatansa hamba debi kiyau hamba washashan guda ji fa ara lɨn hafu fada ta ɨna iyale nifu ka to fa wucesu naka layijai, ama mɨddɨn fama nikyau to magana ta gaskiya aure rara kalpɨ rago, a rara kalpɨ badu tɨma canhu, ara, domɨn nɨnafa, nɨna, suwa, wɨtsu wai, wɨtsuwe naka, wɨtsuwe naka, kuma kullwm nda ghamafu, kuma kullɨn ndɨ tsan tsan tsan tsan to fakwa dzɨgafu dɨ tsantsan ka fatanma yande fadebi ɗɨmau kwa, fɨya ɗɨma wan kwa, dole ji fa tsɨgahu fa dona hamba dɨ kamata <noise> kuma fata marmo kwa ji dolefa dzɨgafu ba fade bi donau to.